Ny biby fantatro koa oe mamofona zagny aloha da ny visika, satria misy fofona hafahafa zay io visika io, rehefa ohatry ka voninao izy. <noise>